Kultura franceze është e njohur për vëmendjen ndaj artit, kuzhinës dhe modës. Parisi, shpesh i quajtur 'qyteti i dritës', është një qendër kulturore botërore. Kuzhina franceze, me pjata si kroasant dhe bagetë, është e famshme në të gjithë botën.